Īko̱ ãtahãm̱, ñton ãnnãng, ñta ãtãha ànnãng s̄ade étte ãmi ãmaña ké ãnnãng, Eka ãmi ẽnun ãto̱ ãnnãng, ẽnun ẽman yién èsin ké ãnnañg ãmi. Ade asin áfulo̱fu̱ḇ íko̱ íko̱ ñse ãse ton. nsetá ãnnang, sãdehe̱ l̄ko̱ ãnnàng enun ãnem aka afulo afulo afulo iko. ntefen. ade asin ãsin ãseke m̃ma itan añnang. Ke ãfulo̱ ãfuklo̱ ñkpo̱ ñtan ãnnāng, ke ũfo̱k Awasi ñtan ãnnãng kẽ ẽboho̱ ibãn ñtan ãnnañg, īkpiko̱mo̱ ñka ẽbo̱ho̱ idẽn ñsuk ñtan ãnnañg, ẽboho̱ ñto̱ko̱jẽṉ ñtan ãnnañg, kẽ itẽ ãdede ñtan ãnnan̄g s̄a ãtibe ãjen añnañg.